نفضل السفر بالكرهبة على خاطر الكرهبة ياسر كونفورطيبول <hesitation> تحس بروحك مرتاح و اسرع اسرع حتى من التخا <hesitation> و حر معناها في كرهبتك الخاصة حر ما ممعاكش عباد متعرفهمش تحشم يلا تعمل كذا قدامهم و لا أي حكاية اين اوطرشوز فهمت